द जुन्ग् बत्र्æज बेजे जुन्ग् थेअतरौ अन्ग्लन्ग न जुन्ग् ओपेर <hesitation> इऔ अन्ग्लन्ग। अ थेअतरौ अन्ग्लन्ग न जुन्ग् ओपेर <hesitation> इऔ अन्ग्लन्ग। भत्र्æज बेजे जुन्ग् थेअतरौ अन्ग्लब्ल, जुन्ग् थेअतरौ अन्ग्ब नुने मुने जे यौ किसुमन् अच्तिन्ग् क्सलम् प्रए। अच्तिन्ग् क्सलम् प्रए। अ अन्ग्लब्ल बेजे जुन्ग् थेअतरौ अन्ग्लन्ग न जुन्ग् ओपेर इऔ अन्ग्लब्ल। अ थेअतरौ अन्ग्लन्ग न जुन्ग् ओपेर इऔ अन्ग्लब्ल।